السلام عليكم. آ آ إسمي عبد الله أحب اتقدم الى شركتكم إذا في وظيفة محاسب هنا والا شي. آه هذا الملف فيه البيانات كلها أوراق التخرج وغيرها من خبرة ان شاء الله تشوفوا يعني شغل مناسب.